Zerô an, folo amin'ny zato an, rôpolo sy rônjato an, telopolo sy telonjato an, efapolo sy efajato an, dimampolo sy dimanjato an, enimpolo sy eninjato an, fitopolo sy fitonjato.